Hoobi am kiɗɗum fuu, kanjum woni hoobi janguki defte ɗen e dun maɓɓitana am hoore e ɓeddana am ilmu, e ɗum ɓeddana am faamu, emi nana belɗum majjum.